रडार जो वस्तु अ पता लगाणअ वाडे वस्तु अ सुक्ष्म तरंग जेतू मुझा हमें उपयोग राखू करे एतू के आसते हमें गतिमान वस्तु जसे जलयान वायुयान मोटर गाड़ी आदि दूरी ऊंचाई दिशा इनके चल अ एतू का सामने पता सकूं करें एतू अलावा मौसम का तेजी से परिवर्तन ह तैतूका हमें पता सकूं करें।